Bueno kane gaman sanapients, anok ombas anok gane este püet- püeti, entre püet pues ñivew pues a- angue llalliw ambellaliw, ikos pues ato wan dimikor par que ijcher püet kej. püet kej pajlock este, pa ta entender ikos porque tiel mush makiej, shier cada nüt, ampajar mi nüt tipoy, iyac mi nüt timi piyac mi nüt ñipilan püet ket pong guey, timipilik panguey, timi sold ikos pos ngo dom monguillas, de que püet kej al casi moj pien, per entre püet makiej olonok püet pues saque baiuy, angue aiuy, y este tajkuw entre ñiweow pues andiem ma yüj iyaya ngo umbas ñiñiey, aya ngo mbas este. jañ ñipilan ngo mi ña kuelt püet keaj, jan apa mueld ngo wan napansor, ngo wan napansor, y capaz ista pandiem, matsam ñipelan ajgun mandum. este ma ango ango mayac umbas ñipelan pues, pero de que püeti makiej alonop, püet pues enga iw lombe iw apotchiw entre ñiwew, pero makiej anok illalla ngo umbas ñeñei por respet kiej, aguey mi amigo de alnop nashuey chik püet, tokey modo ajluck.